Ma ei usuq, et seo om sääne väega veidü teedäq puuvili, a maq armasta liitsiisit, na ommaq nii hüäq. Aga näütüses köögiviljust maitsõs mullõ väega nuikapstas ja tuud inemiseq väega ei tiiäq.